Karazagna satroka le eko malôha: misy kaskety zô ny tegna matetika hita kaskety, satro-bory, satroka misy raviny, misy satro-penja, misy satroka vita sonoa, misy satroka fripy, misy satroka rafia, misy-y-y satroka-a-a-a vita amina rangaravitry.